जानवर मन बहुत शांत आऊ प्यारा होते जैसे बिल्ली हो गाइस जो स्वभाव से शांत होते अउर कुत्ता हो गइस जो थोड़ा चंचल स्वभाव कके होएले।